Aɖi, aɖi nyi nuɖe be mí tsɔ ɖena eɖi le mía be agbadze me. Mí tsɔ ɖena ɖi le mía be nudodowo, avɔ, awu, nudodowo, godi, wó me ye mí tsɔ na aɖi tsɔ ɖena- ye mí- ye ŋutsi mí zã na aɖi ɖo. Ye ŋutsi mí zã na aɖi ɖo. Kpoa, nye ŋutɔ yea nye me nya aɖi be wɔwɔ oo. <Xeviwo dzi ha>. Mí zã na aɖi tɔgbuiwó tɔa. Mí zã na akɔtɔ ɖi. Mí zã na kpevi goɖui. Mí zã na yovoɖi wuwlui wó ye mí gba zã na, sigbe be palmida kudo aɖiwo wóa ŋlɔ nu wluwlui ɖe edzi kpata kpata kpata, Omo. Mí zã na aɖi ma wó. Mí zã na akɔtɔ ɖi. Akɔtɔ ɖia le ame eve. Enyi na nemi ɖi, gba trɔ nyi na amidzẽ ɖi. Aɖi ame eve ma ye mí zã na.